Suiza pegua reta jaeko ifamoso <hesitation> jaereta oikatuyae oyembo defiende oipotragueguino jaema aunque mopeti tëta misiva ereiko täta tëta yavaete ikorepoti oyemorganiza oipota rupi Cruz Roja ndie jare Naciones Unidas ndie jaema kuareta mopeti rami oparaiki reta <hesitation> jëtape